العمل الفني الجيد, بيكون واضح لما بيكون جادر على إثارة المشاعر أو الأفكار عند الناس, سواء كانت مشاعر إيجابية, أو سلبية, بكذا الفن بيكون عمل عمله, اللي هو إنشاء مشاعر, إذا كانت اللوحة أو العمل يعكس رؤية جديدة, أو يعبر عن شي عميق.